شوف بتعلق <hesitation> لوحه على الحيط عارف كيفاه لازم دير <hesitation> لازم تجيب فيس تركبو فالحيط تركبو مليح من بعد تجيب الكادر هداك تهزو وتحطو، تعلقو من بعد دير شيفيات هاذو من تحت تحطو على شيفيات تركبو مليح و ديرو شويه هاكا من بعد تصرف فيه نتا تحب تعوجو ليك تحب تسقمو، من بعد عليك حوايجها خفيفة تقدر تتصرف فيها.